Tikoño yó ta kua noti hó ho tikoño o tiko lu, o chikanela kanri chinti hó hu u un. koo yitón, tikoño yitón ta kitijan tá nidata ta ho o on. yee ni a chikano ti na há xhikotí, na kuxi kuxiti toña yee sapá ta yee ditá a yee nunguan ni nane miti na nida na xhikoti ná hon kuxhiti ho o on. davati yó nratuti nra yitón, ta on nriti nra kuii kitó jan tá, inka kii na nroko ta xa tianratón na ni ketí, ta xhikoti xhikoti ta xhikon xhikon ni kuanti ná, nanguatanti ta xanetía veetí, ta najan kixanti na ho o on. tiempo na kon davii yó a na vichí kini ta va keti ta najan ní kixanti ta dikan kue nguan nakukuti na kuchíti xhikon xhikon ni xanti ta davati yó yá <hesitation> daya ya nitia yuti tá nachivati veeti.